fjórir voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna lögreglurannsóknar sem snýr meðal annars að skipulagðri glæpastarfsemi og framleiðslu harðra fíkniefna alls voru sjö handteknir í viðamiklum aðgerðum í gær öryrkjar og aldraðir fá átta milljörðum minna næstu fimm ár en gert var ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun fjármálaráðherra segir engin áform um niðurskurð í bótakerfum bólusetning við

pneumókokkum hefur komið í veg fyrir tíu þúsund miðeyrnabólgu tilfelli á fimm árum og sparað þjóðfélaginu milljarð samkvæmt nýrri rannsókn læknir segir að þrátt fyrir það fækki

íbúar í Feneyjum mótmæltu í dag komu skemmtiferðaskipa vegna mengunar og slysahættu þau komi vissulega með fjölda ferðamanna en hafi einnig slæm áhrif á borgina og umhverfið glæsilegt mark

Jóhanns Bergs Guðmundssonar tryggði íslenska landsliðinu eitt til núll sigur á Albaníu í undankeppni Evrópumóts karla í fótbolta í dag

fjórir hafa verið úrskurðaðir í tveggja vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á skipulagðri glæpastarfsemi og framleiðslu á fíkniefnum í tilkynningu frá lögreglu segir að sjö hafi verið handteknir vegna málsins í fjórir þeirra voru svo leiddir fyrir dómara um eða upp úr hádegi í dag og úrskurðaðir í gæsluvarðhald til tuttugasta og fyrsta júní heimildir fréttastofu herma að Íslendingar séu á meðal hinna handteknu

segir að rannsókn lögreglu snúi meðal annars að peningaþvætti og framleiðslu fíkniefna samkvæmt upplýsingum fréttastofu er um hörð fíkniefni að ræða ekki hafa fengist upplýsingar um hvort framleiðslan var þegar hafin eða í undirbúningi lögregla segir í tilkynningunni að aðgerðir hafi verið mjög viðamiklar og gerð hafi verið í húsleit á

á níu stöðum en verst að öðru leyti allra fregna af málinu ný fjármálaáætlun liggur fyrir á Alþingi öryrkjar fá fá átta milljörðum minna en í fyrri áætlun og framlög til sjúkrahúsþjónustu verða tæpum fimm milljörðum minni þingmaður Samfylkingarinnar segir þetta sérkennilega forgangsröðun

fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var kynnt tæpri viku áður en WOW

fór í þrot í lok mars ljóst var að nokkrar breytingar yrðu á henni eftir það en þær voru kynntar fjárlaganefnd Alþingis í gær þessar tillögur sem eru að breytast við meðferð þingsins sýna mjög sérkennilega forgangsröðun til dæmis mun niðurskurður til öryrkja vera tíu sinnum hærri heldur en niðurskurður til æðstu stórnsýslunnar þetta er bara

öryrkja og fatlaðra verða tæpum átta milljörðum lægri en þau hefðu orðið næstu fimm árin fjármálaráðherra segir á Facebook að engin áform séu um niðurskurð í bótakerfum lögð verði áhersla á að auka skilvirkni bæta nýtingu á fé og huga að samspili við önnur stuðningskerfi tvær komma átta milljörðum minna en var fyrirhugað en fjármálaráðherra sagði þegar fyrri áætlun var kynnt að gera ætti sérstakt átak í þeim málaflokki þá verða framlög til sjúkrahúsþjónustu rúmum fjögur komma sjö milljörðum minni en í fyrri fjármálaáætlun og til hjúkrunar og endurhæfingarþjónustu rúmum þremur milljörðum minni rúmum

milljarði minna rennur til æðstu stjórnsýslu og framlög til almanna og réttaröryggis verða tæpum milljarði minni til framhaldsskóla fer rúmlega ein komma sjö milljörðum minna en fyrirhugað var og til umhverfismála tæplega eitt komma fjögur milljörðum minna ágúst Ólafur segir róttækt að sækja fjármuni með þessum hætti betra hefði verið að hækka skatta á þá tekjuhærri í stað þess að draga úr framlögum til þessara hópa ég velti fyrir mér er raunveruleg ástæða til að hafa lægsta fjármagnstekjuskatt miðað við hin fresta lækkun bankaskatts um einungis eitt ár síðan tvö þúsund og tíu er samdráttur að sjálfsögðu þurfum

en við gerum það ekki með þessum hætti samkvæmt tillögunni á að auka stuðning við fjölskyldur og vinnumarkað vegna atvinnuleysis reikna má með að það sé vegna falls WOW

og samdráttar í ferðaþjónustu til atvinnuleysis og vinnumarkaðsmála fara tæpir þrjátíu og þrjú komma fimm milljarðar á næstu fimm árum og í stuðning við fjölskyldur tæplega fjögurra komma níu milljarðar Bandaríkin og Mexíkó hafa náð samkomulagi í landamæradeilu ríkjanna það verður því ekkert af fyrirhuguðum tollahækkunum Trumps Bandaríkjaforseta langar biðraðir hafa verið síðustu daga við

reyndu eins og þeir gátu að koma sem mestu af vörum yfir landamærin áður en

tæki gildi tollar áttu að hækka um fimm prósent á mánudag og allt að tuttugu og fimm prósent á næstu mánuðum ætlar að senda sex þúsund

að landamærum sínum að Gvatemala auk þess að taka við þeim sem farið hafa til Bandaríkjanna og sótt um hæli

og borið saman í bólusetning við pneumókokkum hefur sparað íslensku samfélagi

um milljarð á fimm árum þrátt fyrir að bóluefnið sé eitt hið dýrasta í heimi læknir segir að

aðgerðum við eyrnabólgu hafi þó ekki fækkað byrjað var að bólusetja við

fyrir sjö árum markmiðið með rannsókninni var að meta

bólusetja heila þjóð gegn einhverri ákveðinni pöddu pneumókokkar geta valdið alvarlegum sýkingum eins og

en líka hvimleiðum eyrnabólgum sem hafa valdið svefnlausum nóttum á íslenskum heimilum í gegnum tíðina eftir að byrjað var að bólusetja við þeim hefur sýkingum vegna bakteríunnar fækkað töluvert í öllum

hefur fækkað um sirka tíu þúsund hérna á spítalanum pneumókokka sýkingum um hundrað og fjörutíu þegar þetta er allt tekið saman bæði

og svo sparnaðurinn af öllu þessum sýkingum þá erum við að sjá að þetta bóluefni sem er almennt talið frekar dýrt í

gegn eyrnabólgu en ekki hér á landi það er margt sem gæti komið þar inn og ég kannski hef ekki alveg sérþekkinguna til að ræða það en það er eitthvað sem gjarnan mætti skoða bæjarstjóri Árborgar segir miður að fjörutíu

í íbúakosningu hafi hafnað áformum um nýjan miðbæ á Selfossi framkvæmdir við fyrstu tvær byggingarnar eru að hefjast bæjarstjórinn segir að það kæmi ekki á óvart ef kostnaðurinn yrði meiri en en þeir sex til sjö milljarðar króna sem gert er ráð fyrir þær eru ekki komnar ýkja langt þessar framkvæmdir við nýjan miðbæ á Selfossi engu að síður vonast bæjarstjórinn til þess að eftir þrjú til fjögur ár verði hér kominn nýr samkomustaður

Selfyssinga byggja á tólf hús í fyrsta áfanga framkvæmdanna nú eru að hefjast framkvæmdir við fyrstu tvær byggingarnar það hefur dregist af ýmsum ástæðum í vetur að koma framkvæmdum af stað er það ekki áhyggjuefni hversu umdeild þessi framkvæmd er það er auðvitað verra að það sé þannig sem var góð þátttaka í hafi fjörutíu prósent verið á móti en það er of seint að hafa áhyggjur hafist verður handa við innkomuna í nýja miðbæinn áformað er að á seinni hluta næsta árs verði fyrsti áfanginn tilbúinn samtals verða þessi áfangar þrír um tuttugu og þrjú þúsund fermetrar af verslunar og

þjónustuhúsnæði hvað kosta framkvæmdirnar ég held ég hafi heyrt töluna sex til sjö milljarðar það kæmi mér ekkert á óvart ef það væri dýrara en það fjöldi íbúa í Feneyjum vill banna siglingar skemmtiferðaskipa nærri borginni vegna mengunar og slysahættu ítölsk yfirvöld boða aðgerðir fyrir mánaðamót til að fækka slysum

kveikjan að mótmælunum er slys sem varð um síðustu helgi þegar skipstjóri

m s c ópera náði ekki að stöðva það vegna vélarbilunar og það sigldi á annan bát og bryggjuna nokkrir slösuðust og áreksturinn vakti að nýju óánægjuraddir þeirra sem vilja ekki sjá skemmtiferðaskip nærri eyjunni

Giudecca þar sem minnst er um ferðamenn en Feneyjar eru einn af allra vinsælustu viðkomustöðum ferðamanna í Evrópu en Feneyjar eru einn af allra vinsælustu viðkomustöðum ferðamanna í Evrópu fyrir tveimur árum hétu stjórnvöld á Ítalíu því að stórum skemmtiferðaskipum yrði meinað að sigla í skipaskurðum nærri borginni illa hefur gengið að framfylgja banninu en samgönguráðherra Ítalíu boðaði í dag aðgerðir fyrir mánaðamót sem íbúar hafa reyndar litla trú á

í Vatnsmýri eðlilega þróun íbúar í Skerjafirði eru ósáttir við að vera ekki

lengur í póstnúmerinu hundrað og einum Vatnsmýrin og næsta nágrenni tilheyra innan skamms póstnúmerinu hundrað og tvær Reykjavík en ekki hundrað og

staðfesting þess efnis var lögð fyrir borgarráð í vikunni það er svæðið sunnan Hringbrautar austan Suðurgötu og vestan við Öskjuhlíð sem fær sjálfstætt póstnúmer þar er að finna Háskólann í Reykjavík stóran hluta bygginga Háskóla Íslands Reykjavíkurflugvöll og

íbúðabyggð byggðin í Skerjafirðinum flyst einnig undir nýtt póstnúmer þessi hugmynd fór kannski af í aðdraganda flugvallakosninganna á sínum tíma hefur síðan verið notuð sem nafn á bók um skipulagssamkeppnina í Vatnsmýri en en ekki farið af stað við að formgera hana fyrr en allra síðustu misseri íbúar í Skerjafirði settu sig upp á móti breytingunni bentu á að þeir sæki alla sína þjónustu

í hverfi hundrað og eins og hundrað og sjö og höfðu áhyggjur af því að fasteignaverð myndi hugsanlega lækka við það að vera flutt úr póstnúmeri hundrað og einum í huga borgarinnar er þetta eðlileg og jákvæð þróun því þarna á sér stað núna mjög mikil uppbygging það er alveg rétt að það mætti ákveðinni andstöðu hjá hluta íbúa en eftir að hafa farið yfir þetta heildstætt á grundvelli allra athugasemda

og umsagna sem flestar voru jákvæðar þá liggur þessi niðurstaða núna fyrir Reykjavíkurflugvöllur fyllir í lang stærst svæðið sem nýja póstnúmerið nær til til framtíðar er ráðgert að flugvöllurinn fari og þar rísi byggð ég held það hafi verið orðið tímabært að skilgreina Vatnsmýri sem hundrað og

margar borgir eru með gömlu miðborgin

og nýju miðborgina og hundrað og eins og hundrað og tvö verða þá póstnúmer sem kallast á við þá þróun fyrsti ferðamannavegur landsins var vígð í dag mikil þörf er á uppbyggingu innviða og segir samgönguráðherra að erfitt geti reynst að halda leiðinni opinni að vetri til leiðin liggur meðfram norðurströnd Íslands aðeins inn í land og til sex eyja alls er tuttugu og einn bær eða þorp á leiðinni sem er um níu hundruð kílómetra löng í tilefni dagsins var mikið um að vera á öllu svæðinu til dæmis fóru sumir á

á pollinn á Akureyri og aðrir í strandjóga í fjörunni á Sauðárkróki við sitt hvorn endann á Bakkafirði og á Hvammstanga var leiðin formlega opnuð þótt ferðamannavegir séu vel þekktir erlendis er þetta sá

fyrsti á Íslandi við erum að vonast til að þetta skili fjölgun ferðamanna að þeir dvelji lengur og þeir gefi sér tíma til að stoppa glöggir vegfarendur hafa ef til vill tekið eftir þessum brúnu skiltum sem eiga að gefa til kynna hvenær ferðast er um Norðurstrandarleið

þrjátíu og sjö svona skilti

um fimmtíu talsins Arnheiður segir að skiltin marki þáttaskil í upplýsingagjöf til ferðamanna og séu vel þekkt erlendis

brúni liturinn segir þér að þetta sé áhugaverður staður sem þú átt að skoða og

segir þér hvaða ferðamannavegur þetta er þetta er jú fyrst og fremst markaðsátak við erum í raun að horfa til næstu tíu ára að byggja upp og svo auðvitað bara að vegirnir okkar séu boðlegir ferðamönnum nokkrir vegkaflar á leiðinni eru afar slæmir og stundum illfærir Vatnsnesvegur þar á meðal það er auðvitað verið að gera gera út á sérstöðu og öðruvísi vegi og miklu hægfara ferðaþjónustu eða ferðamáta samgönguáætlun verði því ekki kollvarpað vegna þessa hins vegar mun þetta óhjákvæmilega auka þrýstinginn ef þetta gengur vel á að vegirnir séu í það minnsta vel færir á sumartíma maður gæti haft áhyggjur af því að yfir vetrartímann gæti þetta orðið ómöguleiki og ég held að það skipti máli við markaðssetningu að menn fari þar varlega þeim var ekkert kalt strákunum sem stukku í Elliðaárnar í sumarblíðunni

dag aðrir sig á bakkanum og nutu útiverunnar í góða veðrinu það má með sanni segja að sumarið hafi leikið við höfuðborgarbúa í dag hitinn í Reykjavík náði fimmtán stigum þegar best lét og ekki sást ský á himni í Elliðaárdalnum tók fólk upp á því að stökkva í hylinn neðan við Sprengisand er áin nokkuð köld nei en þú skelfur nú samt smá dáldið kalt en

frisbígolfi eða

misvel hjá sumum eruði svolítið að hitta

hvernig gengur betur en honum

þetta er prýðis verklag sem hefur verið þróað hérna og mun koma almennt má segja að það

við þetta má bæta að umferð um Suðurlandsveg hefur gengið mjög hægt nú undir kvöld vegna umferðin á milli Hveragerðis og Selfoss hefur verið á gönguhraða lögregla bendir vegfarendum

að nýta sér veginn um Þrengsli og Eyrarbakkaveg til að dreifa álaginu vegfarendum sem ætla í

Árnessýslu er bent á Mosfellsheiði og Lyngdalsheiði helsingi hefur aukið mjög varp sitt á Suðausturlandi og hefur fjöldi hreiðra í

þrefaldast á fjórum árum bændur hafa áhyggjur af fjölgun gæsa sem éta mikið úr túnum og skerða uppskeru um fjórðung helsingi hefur fyrst og fremst verið á Íslandi komið við til að safna kröftum á leið frá Bretlandseyjum til

í Jökulsárlóni og þar hefur Náttúrustofa Suðausturlands talið hreiðrin árið tvö þúsund og fjórtán þá voru einhver þrjú til fjögur hundruð hreiður í eynni en svo hefur þeim fjölgað mjög hratt og í fyrra töldum við hreiðrin og þá voru þau í varpstofninum á Íslandi það má nú kannski að vissu leyti tengja þetta við loftslagsbreytingar en líkt og hjá mörgum

vaxið mjög hratt á undanförnum áratugum tuttugu þúsund einstaklingar en í fyrra var hann um sjötíu þúsund einstaklingar þannig að stofninn hefur vaxið mjög hratt mikill uppgangur helsingja og annarra gæsa er bændum áhyggjuefni því þær hafa sótt mjög í tún á vorin náttúrustofan hefur rannsakað áhrif

á Suðausturlandi verndað ákveðna reiti fyrir gæs og borið saman í fyrrasumar var niðurstaðan að rúmlega þrjár heyrúllur töpuðust á hverjum hektara vegna ágangs gæsa

fimm prósent minni uppskera á þeim svæðum þar sem fuglin hefur greiðan aðgang að túnunum þetta eru

þannig að þeir geta étið talsvert af uppskeru bóndans alþjóðlegur dagur hafsins er í dag og honum var meðal annars fagnað við einn fegursta hluta þess Miðjarðarhafið fjöldi kafara kom saman við suðausturströnd Frakklands og mynduðu langa keðju til að vekja athygli á verndun hafsins að fegurð þess og þess sem þar er að finna fái að njóta sín ýmislegt skyggir á því um sex hundruð tonn af plasti berast í Miðjarðarhafið á hverju einasta ári farið var í fjölda

í tilefni dagsins og ekki vanþörf á því þar leynist plastrusl nánast undir hverjum steini og þá að veðri norðanáttin hefur verið þrálát að undanförnu fjórum stigum á nokkrum veðurstöðvum

nótt en spár benda þó til þess að morgundagurinn verði sá síðasti í þessu norðanáhlaupi og er

viku með hlýindum og sólríkum dögum

Theodór Freyr

veðurfræðingur fer betur yfir

hér rétt á eftir

landsleikir í fótbolta verða fyrirferðarmiklir í íþróttafréttum kvöldsins við skulum sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson frábært mark Jóhanns Bergs Guðmundssonar skipti sköpum á móti Albaníu í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu á Laugardalsvelli í dag heimsmeistaramót kvenna í fótbolta byrjar svo sannarlega vel í Frakklandi og úrslitin réðust í einliðaleik kvenna á opna franska meistaramótinu í tennis þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir fjórir voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna lögreglurannsóknar sem snýr meðal annars að skipulagðri glæpastarfsemi og framleiðslu harðra fíkniefna alls voru sjö handteknir í viðamiklum aðgerðum í gær öryrkjar og aldraðir fá átta milljörðum minna næstu fimm ár en gert var ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun fjármálaráðherra segir engin áform um niðurskurð í bótakerfum

við pneumókokkum hefur komið í veg fyrir tíu þúsund miðeyrnabólgu tilfelli á fimm árum og sparað þjóðfélaginu einn milljarð samkvæmt nýrri rannsókn læknir segir að þrátt fyrir það fækki

íbúar í Feneyjum mótmæltu í dag komu skemmtiferðaskipa vegna mengunar og slysahættu þau komi vissulega með fjölda ferðamanna en hafi einnig slæm áhrif á borgina og umhverfið